الوظيفة اللي اعمل بيها هي جرافيك ديزاينر ومستمتع بيها لان بطلع فيها أفكاري ويطلع فيها الابداع واقدر اتعلم فيها يعني المجال كبير جدا وتعليم مبيقفش والمصادر كبيرة جدا اللي انت تقدر تتعلم منها وتشوف الجديد وتشوف اي اللي بيحصل من وقت للتاني